Aim sidi ka ima ngaha ku uta karamba ra ncango ra ncango pala wati kani mina ncango kai tabe mpoa ndede uta karamba mene ncango kai tab'e terus ngaha kai samba tarasi samba tarasi ede re ngaha sidi ka ima re terus aima rai aim rai ka ima <hesitation> ngaha ku janga puru janga puru terus ngaha detta kai sia dungga sia sia dungga bawa <hesitation> terus ndi ru'u ngaha sangadi ku biasa kaina re uta ncango sih uta ncango biasa kain re tis re janga mbup wara deka sisa sa jangan <hesitation> kadang kadang re ana andou to'i to'i raukan wati i ipi terlalu cauna nga janga puru kampo karna kan wara sa teran nggahip sia dohom ndambe to'i ni kein re ka ima ndawi ku jangana re ma selain puru re wara janga kampor lowi maci atora sop ndede lo ma ma wara kuah kuah na ma wara oi oi na ni ma wara oi oi di ru'u noro noror ndau to'i to'i doho campo kain la'o oha de de ni kalo aim ngadi re <hesitation> pala kadang kadang rau re ka ima rau kani uta ncango ni biasa kain uta ncango rau Uta laja kombi atau uta tangiri ncango uta londe ncango ter <hesitation> kadang kadang re ndawi rau palo mara ni palo mara rau andou to'i to'i rau andou to'i to'i doho ti ipi ti ipi ca'un sih ngaha palomara biasa kain ka ima mpam ngaha palomara la'o dou ta uma ka ima rahi ka ima kalo ndouto'i to'i doho paling ngahan re uta ncango biasa kain re ato re palmara kamango re na ngawa ni uta janga kecap kecap ka mango re na ngawa rau ngaha sia doho re rucara ndawi <hesitation> cara ndawi uta janga puru ngaha kai sia dungga re moda ni sara'an re loa sih ndadawi kalo janga puru ngaha kai samba sia dungga re misa kain ka ima janga purren janga kampo janga kampo ede re <hesitation> tos ausi hi'i na re tosi tosi wa'u ni hi'i hi'i na re loko na ru'u sih ncihi ncao ka ncincaon loko na ru'u sia sia lo <hesitation> dungga ra pua re tau wa'u sia la'o dungga ra pua terus re li'i aka aka janga reni wi'i wau pipila menit paling lima sampuru meni minimal sampuru meni wi'i wau sia lao pua kai sia sia la'o dungga ede pa Kalo kalo ka ima kan wati langsung puru mada ku karna kan warap ra'a ra'a warapu ra'a ra'a ndadi kain wati ipi ca'u na ndambe to'i doho <hesitation> ka ima rau ti ca'u ku ma wara mbup wara ra'a na ndadi kain ka ima biasa kaina <hesitation> hanu au ngaran re <hesitation> ku ku kus wa'u ni ato kapana sto'i wau kapana sto'i wau nde de ro panas sto'i wau loakor loa loa lao ra'a na ampo waursi mo'o na waursi mo'on ede ampo ka ima weha pala pas unga kapana nare aina kalosa oina oi oi <hesitation> au ngaran re oi jangan ede ni soalnya oi jangan ede kan ma caru loa di ndawi kai kaldu lao di ndawi kai sup atau lowi maci raum <noise> ndadi kain re <hesitation> weha jangan ede maur mami kan waur mani paling gk re sampuru sampe sampuru menitlah kukus re sampuru menit re waur mo'o kan jangan wau ede ampo ka ima puru puru puru puru kanari ndedep aka tabe kombi loa rau ni kaka ka afi rau langsung lalo ti bunen palakan waur mami kande re ndadi cuma ngolong ngolong ngolong ngolong mparon mparon aja nggori ede re ndawi sia dunggan kan cuman <noise> bawa bawa la'o saha dungga dungga mbudi ma caru dungga mbudi Bawa bawa na re dari pla darin re dari kambolo bolo lain dari ka naru naru karna kalo ma dari kanaru naru re ndadi ndawi kai doco sambal doco doho nah kalo ma lari kambolo bolo ndi nawi kai samba sia dungga karna na lai pahum sia dungga la'o samba doco kan lai pahu na lai pahu bawa na ede ndadi ndawi ma ndawi ma sia dungga re bawan mo kambolo mbolo ku dari na dari kambolo bolo kanipi nipi na natasi <hesitation> bawana re berarti caru re na biasa kaina bawa mbojo nata sia nah harus ndi pici wau kai sia pala biasa kain bawa ara jawa ra jogja kan ti natan ndadi ti perlu kani pici sia rau wati ipi terlalu nata nani ium re na tergantung ni mo edasi pahur pahu pahu bawa mbojo kayaknya ake ke nah bawa mbojo deka si biasa kain re pici wa'u kais sia wau na ede kalo bawa ra jawa deka si ti bunen ti perlu pici kai sia ni wau ede re paaki oi na wau ede re pici wau kai sia kan kanre waur dari dari ka nipi nipi bawa bawa re ngo ede pici kai sia wau ede <hesitation> tau oi kan waca karasho waca karaso sakali aja pa ededa mboto mboto loaku cuma lao mpa nanan ede ko nana ma nata <noise> ede ro wara sa nata nata rede ede pa <hesitation> Pua kan pua wau ede re weha mbali sia wali ngo ede nga tau saha dari dari saha saha nata ya dari sah nata ngo ede pua dungga karna ka ima ti kani ku ficin ficin ti kani ku ede dohon ndadi cuan saha saha bawa sia dungga mbudi dungga ncia rau campo ni ede ndawi ndawi <hesitation> uta puru ngaha kai sia dungga